chi boye ma boye chi boyeri <hesitation> ma fara e nyomka fiye milam choro niber dila teemi dokkenye fiye merangka diket bo ma dim fiye merangka dikewo ma dim dii, man yaken kab yamin diu nini merangka dikero firen kabeu daga ma diu di ma fiya bou nanghen min fiya newuye mi nam diker temi mafiya cho matiyeu choki cho tom cho chwo ma doken tombeu ma chotombo tiri moki chom nini shika fa nyo chambo miti choi bidombo miti choi tunga miki fiyam tugau buhuwo kwiniyob chikaba ki lamnyo buhuwo kwini nung chambo ki laminyo buhuwo kwini taar cho dikero ma bwam dormiroti chike nawiye mi chikeu kanghen bibeiyo lohmi daga wiri kwaama neye bor ma fara ma bomi bibeiti ken mi bo bibeyotiri chin yaken fiye merangka diker, ma dokken chii wi bibeyo mi chikeu lam nibed chin fara chi merang e- e nini fiye meranka diken nubo taar bo chi dim ma- ma chine meranka dikero wuro ki tombou machotiyeu cho diken wuro ma biya chinen kimerowo ti chi meranghum dikedo wuro a- a tikang chiti yim kalembo wo nineu no nyori tombo dikere ken mi cho bi chwod no wo dubom tomeri dibom dikero wuro ya bwam fwerche tiye dike ner miro datiye cho cho biro ma dim merangka diker fiyam nanghen leereu dobbo tombo mi cho bi chwot ti tombo yori yori kabo, tombo yori kabo cho cho mi chwiti chuwo bi chot nubo durko kweni nanduwo kanghembo ki kaa tom bang, kanghembo. wirenye ki take fumbile bwe- bangjinghe kweneu kebo nii twabwi, bwebangjinghe niwuro nere bi biya do dike cheti yachere torang diketi no kambo melako yoredi an fiyau diker che bou yoken binee tunga an yoken bini cham chem anyoken bini, bidombo anyoken bini bi dombo har bo an chelum mwa fiya ti kwii nyombou dikekanghe ki bi tuu bi yakchanyi nyo chok diker che tiri a chorum bwini cho chuko tungen bibei makarantari a chok cho dike cho yo biniyeu na chi mi ye chi kwou wi chi yam nando cho chi me bibwecheti fiye merangka dikekeu nubo ducce nawo merang diker di teeche biya cinen ki tom ma ma tab ti yi mi durko kanghe wi wo chi chwoti ki Hassan langa teche biya ten kemero ki kemer tungkar, ki kemer tamar, tunghu cho chike ya mau mor dotanghe. bou dim nawo nyeu yilam nifit wuro yilam nii fo la bangjong tikang nubo duche kabo dikanghe nubo duche mor nanyenee teche manten meranka dikero ki kemet tamar ki kemer tungar. mi cho bwe bangjingheti yire mo ki moki bibei mani ma nanyen lehti mo dibou bibuyo mo ki mo fiya kemero fe na tung bibei chuko cho chwo mi cho bi chot ti nawo nyo ma yo dangke ki yibe durko wo ma cho dencherau Hassan Langa choniwuro ya merang dikero ki dotanghe ki kemer toonere tungken bibeiyo ko bibeiyo nyiri mo tunghen chiri kwaama an womom nureu bibeyo atan dim bwebangjinghe no cherken fiye di mani yared bwebangjinghe niwuro timferi an cheri bwiil bwebangjinghe yaken kabidi dendo atin cheri a manghii bwebanginghe dendo cherbo? mi chobi chor yitimibo tebmibo kom dobtende bibeyo loh kom ki kom fiya kemerofe na kom tung bibeyo fiye mereka diker kale chane nuweu wumom chan kebbebou kanghe bo nubo kaleu bichi nobi to di yaken kab kutanghi bo tikina nabo fiya na bo yaken kab ken kale wo yau tiyeu kale wuro no momerangbo dikerdi mo tungbo bwe fiye merangka dikeredi to- o mwa ti ki kwit bibeyo bou atan chiwuye ki mo take chane bwiyaranghum nanduwo takeu damchiko cho cho bo fiya tebbebo fiya merangbinen tunghenbo fiye merangka dikero ki kemer tomereu nawonyeu akkeu cherami bangko chiram. fumbile chiram. bichuwe bwiyam bibeyo kilaka beko yokten na yanda nanduwo bwebangjinghe tokeu, nubo tee kweneu nubo kwini niber wuro <noise> bwebangjinghe kilabo yora amma chane wuro nubo bo boutiye mwa fiya mor luwe e- e- naar, nung di bom nubo buro kwini nibere wuro tola takeu ki no fe? nyori bi biti nerwi bi dobre bibeyo lo bi tungken a yaken kab yaken fiye merangka diker dome no nyori fini fineu ban fiya fobka yorikabo kom nuwa diker ma toktiye kwaama wii a tan wom nureu kwaama wii mana dobboti nowo daken daa dumeri, <noise> bo an chellumno mana a yo bila changhe ti wiin mor luwe mani ayo tungkati wura bou an twaltichowi ki tii yora kom nuwa dike ma toktiyeu, nibi fiya chare na bwefud tombou yori kabo bwetano take ditiri ya me nubo buro bidon kangha beu bou yo yika kanye chiyeu kenchi nechene diked cha neneni take wo mwa chom diketiyeu na tungken bibenyo bibeyo fini finiye bo an cherbou bibeyo fini finiye bo an ba an yilam nobwe ya fiya nure di ban fiya fo- obka na yarda mi yii komti di duwene nubo nini nuwa dotanye dir nini nii bero durko m cho dendeu wo na weu fubom ne chi ne chi belle ti, ne chi mwem ti. Nyori meranka diker yori ka bo- o kuma tombowo ma tikali tumbou cho a bwa fwertiyeu tombo cho wuro a chokbou tiye kom chi nuwe kom nuwa dike ma tuke mine danke a yira twu kowane nii kwaama a tikanghebou <noise> kwaama a tikanghebou no kom nuwa nyeri kom titikemironi no wenbou yaridi. Ki kwone kom derilu yako do take ko to bwal yako do take ko yoo <noise> kona choro wine che na choro yobe che chii nekom di ko yo no kom yori yakom fii dikero tungka di ki fii, cham di ki fii chinkafar i ki fii. taamari ki ywi <hesitation> atan chorum bwini min yi kom kebbe mibou farum mibo nubo dur kangha bibei kwaama win bwebangjinghe niwuro win ke dikero chiya kanghe kwaama wii bwebangjing win ki neka eh danke kitii kwaama wi atan tikangebo mi bukang mi bukang mi bukang diuri wuro biya tiyeu.